نتمنى نكون مستقر في حياتي المهنية والشخصية ويكون عندي مشروع ناجح خاص بيا ويكون يعني نجحت في حياتي وحياتي المهنية تكون يعني حاجة كويسة وحياتي الاسرية حتى هي تكون كويسة وحياتي الاجتماعية وحتى البلاد بشكل عام بنتمنى ان هي تكون يعني حاجة هيك كويسة ومليحة وطلعت من ازمتها وتكون يعني مزدهرة وناجحة